भेकुन <hesitation> बेकुबम् क्लिनर् फुर मा थ खै सिबिउ। भेकुबम् क्लिनर् फुर् नि बहै खिको मुलै मेल हद्रि अरो दकुर् दल फुर् को सोब्न नि थलै अरो बिफुन्ग् फुर् को सफ कलम्न बहै न इयो त्स इयो। भिसुरु हद्रिनि बेक् एब क्लिनर् अरो गुन्द्र सफक् फुर् को बुतुम्नु थ खै सस्कन् को बहै यो। सु <hesitation> खकोन् सस्कोन् सिकोन् लकिन एब अरो बहनि गुन्खोल् सफ्सिन् कलम्न मदद् हुयो।